Aleoko aloha zaho manenty spectacle tozay hanenty fisà. Spectaccle io mba misy olo mitsinjaky iny, mba korazy aloha, misy olo mihirahira iny, mba korazy ereo. Le le falifaly n'aiko lafa ma- lafa manenty spectacle.